Mi vindan cede komi sodi pat ha derewol, to lewru timmi mi lima cede mi naftiri mi sodi kujeji mai.